Oire vearovira rutu ovaero rutu, koekoe iava reoreoparai. Oiraia taraipavie okoe iria evo kera purapaeveira koekoe kepaa. Koekoe kepa vosa va rovoevere oaia oisio reoreopara osia va rovoevere. Oisio uarovoevire uva vare avao vere ra evoava voiro ia ivuovere, evoioro oa vova kosipapiroveira oira vituaroia va, oira tutupiaroiava eira koekoe oira tutupiaro iava kosipirovere evoiro, ra evoiro oiroa evo tutupia kosipapiro ra vavoisiore avape, evoava vokaragapaoro katai ragaia vokapae vere eisiraga va rovopaoro avaoi oisiraga varovoevoi, vao vaaue paoro avaoi oira vi purapaoro eira gogori vavi, gogori kepavi ora taraipa vara kea ita eva taraipaa. Oire eraopa ita era, vao erapiea oa avapie evere avavira iuu eraopiea eva, ari vao periva oa <noise> aue pie evere garepie visive, oire vao resiura oaita aue pie evere garepie visive eva, oire vao vo vavaepa oaita aue pie evere oaita garepie rutu evere, evo avi uva ita toupaevere. Oirapa favuki eva uvava tuepaovere uva evokepa oa purapaevoi eira vara keva koekoe evo kepa. Evo kepa uva evae pao oisio osia eira virivoko voto papeira uva vosia avapau vere oo eake toavi evoa va varataparovere oo eake karevi, evo kepa ia votopavere. Urava vavaeraga paovere aio pasia, oare evo kepa purapaeveira eva koekoe kepa. Vakepariveira osia va pitupitu pie paeve, uvaeva oaia aue epao virivoko vira, oisio vaepao osia virivokovina votopapeir. Vosia eva ova toetoerivere oisi vaepao evo iro epa o uvavosia voavi pa <hesitation> pa oo ava paroevere eaketo vo a votorovere vovoi aroa eva oaia aio aupao vere era koekoe, evaita oa reoreopie pavoi kepaevaoira, evo kepa raga oaia aio oupaoveira, aiopa kopaoa eva iu. Eva osia reoreoparai uvare evokepa oa purapaeveira okepa ia evoa viraga aio oupaovere, viaapaosia oraivaiepeira osia aio oupaoveira ari evoavi raga, oira pakare via ita evokare, vosia eaketoavi varata paoro avapaoro uroparo rivukotoav oo avurutoavi oo eake toavi uroparovere evo a raga voto parovere. Ra kekevoi avaoia ra aiosia ra kopasia voreoi, ra aiosia avaoi voreoi oisiraga vosia eaketoavi tapo uroparovere, okarerovu okare taraipavoi oisi okarea garepa karevi okare tapo toupavoepao. Vokareo reipakare epao avuru kare garepato, garepa kareviepao, riropakare epao vokareo rivukokare oa avo kaerioepao okarea aiopaoepao eira koekoe. Evo kepa ragaia <hesitation> evaia kepa oa pura paeveira. Eva eva kepa okepa oisio toupai voi oavu eva oaia aio oupaovene evoaraga toupaoro vearovira rutu evo keparaga ia vearo vira rutu, evo a vearo vira aue ou paevere ai oa, oaia rorupavoi, veareovira rutu eira iava siposipo paoro koekoe vearovaisi purapaoro osio kepaeva koroaoro eva oira oa purapae veira uvuiaro raga eva aio oupa tavuki eva eisi osia reoreo parai. Vearovira rutu iu osia ragai uyuparivoi osia siposipo pavoi aue vevepavoi au e reorepie pavoi koekoe iava, vearovira rutu, vearoa rutu vao viva ragai uvuparivoi evo kepa'ragaa okepa iava aioa oupaoepao, evo kepa raga okepa oaraiava aiopaoepao. Viapau aiooavai rutu aiopaevi koekoe <noise> ari evoavioga evo kepa oa oisi toupaiveira oisia aio kuvera kepa oaia kuvenapaviropao varukare vokre o oira vosa vokareo a vokareo okarea vaivaisia avo, avurukare oo evokareri garepa karevi rutu okare vi rutu pa <hesitation> paiveira evoa evoa uva aio oupaoveira koekoe vosia eake toavi avarovere ra voa gotoro, eaketoavi uro rovere voa pa <hesitation> papaoro ravoa gotoroi uvare eva. Evo, evo evaita gogoriavi kepa oina varo uva oavue pao turaipa, oavuepa o eraopa oavuepao periva, oavuepao <hesitation> <noise> oavuepao eviropa, oavuepao va i varaia oavuepao vaivaraia eva ita uva gareavi uva tou paeveira eira koekoe evoava tuepaoopao evara rutu ia. Vearo vira rutu osia ragai uvuri vovutaoia.